Koo nde ñalande fu, mi waɗa bana awaaji kanji jeeɗiɗi(seven hrs) to balɗe to asaweere woyre bo fotay awaaji kewtay awaaji sappanɗe tati e jowi(thirty five hrs).